yó´o in, yó´o uvi, yó´o uni, yó´o kumi, yó´o u´n, yó´o iñu, yó´o usia, yó´o una, yó´o íín, yó´o usi, yó´o usi in, yó´o usi uvi